Njiiba kaa ko ka tawaa fuu maa a wattii hen kaalisi, ma kaaki ma pamari ɗi joggi ɗaa e junngo maa. Ɗun nii tawetee kaa nafaa banngal njiiba. jonkaa iɗi ɓurda mawnude nii. Yogaaji du a tawan ɗun sera. Yogaaji dow. Yogaaji ley.